Yallo no hani suka janngo. Janngine e kalfeje, kalfeje latide e wodi manaje moɗum, <noise> hono ballaji e jiba jiba ko nande e moɗun tadi kandi muɗum ko hani sanne e hani sanne suka umma daro wawata anndugol mi e nafa. <noise>